Ye menurut awak pernikahan ideal tu men gambaran cak di duson tu kan pertamo lanang tu siap dulu dak dengan betine kak dan humor lanang kak harus pas biasonye kalu dak pas betine nye umor dak setara dengan lanang kak betunak nyo kacau umah tangge nye nah kalu kite la pas pekeran la matang betine la siap lanang la siap lahir batin gemerah betunak tu jadi kedepannye kite ade pekeran nak kemane nak melangkah kan, nah kalu betunak masih budak tu ye paling betunak masih budak tu kalu dem betunak ni pening langkah idup nye nak kemane apelagi yang lum begawe nak la sen kan positip makan dak kade pule bini kak nak di bagi makan batu, nah makan nah man la pacak gawe dewek tu nah man la pacak nak la gawe dewek tu kite kalu nak betunak tu piker baek baek karne kite betunak kak lame seomor idop anak uwang nak di bagi makan kalu badan kite dewek gampang makan numpang humah wong mak bak kite idop na anak kak na mak mane ngan bini kak apelagi anak kak ngedot nak susu nak beli susu pule bulanan make e sebelum betunak piker baek baek pikir matang matang tujuan idop nak kemane. Yang sebagusnye betunak tu la same same siap jangan betunak tu karne milu milu bae, kebanyakan kini kak betunak tu milu milu bae ay genti kak betunak ay nak betunak pule bulan depan kan jangan mak itu nah biasonye kapan nak nurot nurot mak itu tu humah tangganye dak betahan lame betunak tu siap gale- gale siap lahir batin nian apelagi bedue kan betine ngan lanang kak mampu keluarga mampu pasti idupnye ye insyaallah dak akan sareh lagi la tejamin anaknye kebanyakan kini tu yang betunak tu yang masih makan mintek dengan umak bak la betunak karne norot ego dengan napsu kak tadi betine desak nak betunak lanang belom siap nah mau dak mau ye nak betunak tula dem na biasonye dem betunak sebulan due bulan saghak kalu nak betunak tu juge yang pas nian humor tu <hesitation> lanang nye sekitar due lime betine nye due empat due tige la kalu dak tu lanang nye due tojoh due lapan betine due lime la pas la matang nian pikiran tu, jangan bawah due poloh kalu bawah due poloh ye ego kite masih tinggi gale- gale apelagi kite tinggal pisah dengan wang tue kan kalu becampur dengan umak bak lemak. Umak bak kite ngeruan, meskipun dak tinggal di humah umak bak di humah metue kan.